نتكلم بالعربية ونفهم اغلب اللهجات مثلا اللهجة الليبية والتونسية واللهجة المصرية واللهجة الشامية واللهجة الجزائرية شوية شوية واللهجة المغربية اغلب اللهجات انا نجدر نفهمها والخليجية حتى هي مفهومة يعني اللهجة الشامية مثلا سوريا ولبنان وفلسطين هذي كلها